Ha yo ta kini ku ini, kini ini yó ta kini chichi tón tiachí yo'o, kini nra tonti kini xama ña tiachí yo'o, yo ta ini kini a ta hora kene tu tachí pues hu u un. kene ta kene tachí yó vixhí tanña tó yo'o ta tiaxhí ta kini xama ñati, chi kini iniyó ñoo yó ta kini ini.